आफ़णो मनक जमारो हेगो तो आफ़न जीवन झींगा। <noise> जसा तसा दन हेदांग पन आफ़न कोई कोई दन। <hesitation> अभी हो जावे के दन निथा निथ हिट। अपनी जो जिंदगी कटे वा आसा ई हे। <noise> कोई कोई दन तो मजाको हिट जावे, कोई भी परेशान नि करे। कोई कोई दन आसा का भी रेवे जे अपहाने निठा नीट होते। सब तरह का ही दान रेवे। <noise> चुनौतिय भी रेवे तो मजासे भी हिट जावे।